Sarten c̲h̲ix- c̲h̲unnstsiꞌnná or c̲h̲ixkwaꞌná ti kald kald ngid o sop o arroz or knu c̲h̲unnstsiꞌnná sarten, lëꞌ gisna c̲h̲unnstsiꞌnná or lëꞌná xgwiꞌy nizëd or lëꞌná xgwiy ti abecés lëꞌkga nix kald c̲h̲ay c̲h̲ey gis, diꞌltsa ix̱ixkwaꞌná nup git, gitlan o gitgu xgwiꞌyná gis or knu c̲h̲unnstsiꞌnná gis, lëꞌ kasuelna guꞌn uꞌn barro gunu c̲h̲ixkwaꞌná or lëꞌná xkeꞌ nup biaꞌl <noise> gunu c̲h̲ixkwaꞌná este xkeꞌná biaꞌl lën kasuel par c̲h̲ak frit, kostiy kostiy kuch, kostiy ngon gunu xgeꞌ par c̲h̲ey sabor, gunu nak kasuel, kasuel guꞌn guꞌn yu, guꞌn barro, gunu c̲h̲ixkwaꞌná komid lëꞌ gisná c̲h̲ey nizëd c̲h̲ey, c̲h̲ey gitlan dele xkuꞌn xlaꞌnma o xgwiꞌyná pzaꞌye, kald pzaꞌye, kald bay, duꞌx gunu xgwiꞌyná gis. <noise>